Tomi yahan ganshi wanshugo hado ndiyam ko hado mayo ko hado koseje ko ha nder ladde, aran nii mi tefan nyamdu mi wata ha nder boro'am be ndiyam, mi hosa paɗe'am be kare ɗe teddai sosai sai mi wata mi dillidaɓe mai, mi wata ɓoggol me wawan bo mi wata yeete ha nder mai be shede'am.